Yo kou do a nan kittu ηankhi i na labé fofona a da dji gna tirindi, angana dji ηutu a na sabouné ηutu sabounéηa a fassoni ngobo gnani, soninka sabouné ηéyi, thiékiri ηéyi, madar ni ηéye omo, a layi kounthiou woutou a na dji ndiokha nkitou ηa, a ni wankhi.